Macú ne te dadi íꞌni juni o né kɨɨn daví juni é ɨɨn davíjuni u kɨ́ꞌɨn davíiꞌa ne te ña kɨɨn dávi ne naꞌa kūví tatá ñá kūví tata te e kākɨ̄ɨn davi ne iō ntɨ́ꞌɨ itata kai ka itá ci kai itá i ña nte kava itá i porkē í kādi io káꞌni ne itá ikante kāva itá ci vevií ja ne ñá tuvi ñá tvikíi kaꞌncho io tɨchɨ ñá tuvi tɨ̄chɨ ñá tviñ ñá ni kuvi ñá ni kaintíchi ñá ni kaintíxi i ñan ío daví ñá ni kaintíchi vá thi iꞌni kúvi váchi ío kaꞌni váchi í kaꞌni ñá ni kuintíci á tɨ ña xó xáꞌan ió vevií ña ni kɨ̄ɨ́n davi ñá n iꞌa né kakuví ñaꞌmí ntée iñaꞌmi ña ni kuví ntéé i ñaꞌmi ña ni kuví ē tɨkue ñá ni xíchi tɨkue míispero ntɨꞌɨ kaxichíi ña ñá vāꞌá vevií ja.